A taɓɓitina adinga laarugo fanko salula mada koɓo adinga laarugo allua konfuta mada ko tivi mada do neɓa ɓanda nonno ta adinga jodugo ɓo ha wala yiite toɓo ajodi ha wala yiite sosai yandego adinga jodugo ado lusina